La araky ny ñ'eritseritsin'olo ñy vetsevetsen'olo: - ñ'olo samy mana ñy vetsevetsiny; ka vetsivetsy tsy hitoviza zay, misy ñy raha vetsevetsen'olo la ataony tó tokoa, la tsy misy koa ñañy, ka laha iñy vetsevetsin'iñy tsy aboany aminy ñ'olo maro, fa tanany ho ñazy ii raiky avao, la ii raiky avao ro manao anjao oe: "la tó tokoa le raha vetsevetseko toy, la tsy misy diso", nefa tsy.